Jadi ini beta mo carita hari ini deng tadi malam makanan yang beta makang. Jadi tadi malam tuh makang nasi kuning, sebenarnya katong orang ambon nih kadang bilang itu makan malam tapi sore-sore lai katong su makang, baru makan nasi kuning. Nasi kuning nih orang ambon biasa makang akang deng ikang, ikang goreng ka, ikang saos ka, lalu ada sarondeng, ada kadang-kadang pake talor lai, lalu ada acar, ada sambal itu yang paleng penting tuh. Orang ambon bilang kalu makang seng padis tuh akang seng menantang. Nah jadi nasi kuning ini kalu biasa orang <hesitation> di ambon itu biasa mama-mama jual akang dipinggir jalan, kalu acara ulang tahun biasa lai mama-mama dong biking par bage-bage. Jadi nasi kuning tuh dimana orang bilang ada ulang tahun disitu pasti ada nasi kuning. Nasi nih nasi saja, tapi masanya pake bumbu-bumbu yang biking akang sadap. Akang pake kuning, orang ambon bilang kuning tuh kunyit tuh, lalu pake santang makanya akang sadap, lalu aada bumbu-bumbu yang laeng lai. Nah akang pung tamang-tamang dipinggir tuh ikang saos tuh, ada ikang masa karing, ada ikang rabus pake bumbu, kaseng ikang goreng saja. Apalagi kalu dong biking akang padis itu paleng sadap. Lalu akang pung tamang yang laeng itu biasa katong bilang acar papinyo, papinyo tuh ketimun, acar papinyo tuh biasa dong biking akang orang bilang acar manta. Selain acar manta ada sarundeng lai, sarundeng tuh dari kalapa parut biasa mama dong bumbu-bumbu akang jadi akang sadap. Ada lai biasa pake sambal tempe, sambal tempe tuh. Akang kalu biking padis sadap, lalu sambal tempe, lalu ada sambal, sambal ini biasa orang ambon tuh kalu makang musti padis sambal level dua pulu jua dong labrak saja, tamba padis tuh tamba laju tuh makang. Itu beta pung makang malam nasi kuning. Nah lalu akang pung pagi hari beta bangung abis manyimpang lalu minom teh, minum teh-teh ini teh gula, teh gula biasanya kalu seng teh gula kopi tapi tadi nih beta minum teh gula, teh gula nih pake aer panas, gula, deng daong teh saja seng tamba apa-apa lai yang penting akang pung aer tuh aer panas mandidi. Teh gula tuh biasa akang pung tamang tuh kalu diruma mau ada roti ka, mau ada sagu ka, mau ada kasbi ka, atau kue-kue pasar kaya gato, putu. Atau naga sari, nah itu akang pung tamang tuh. Tapi tadi dirumah tuh cuma ada sagu, jadi minum teh gula lalu colo-colo sagu itu-tuh akang bisa kanyang sampe siang sagu lempeng itu jadi kalu sa-sagu satu saja su lumayan kanyang apalai kalu makang dua sampe tiga, kalu ada ikang ikang goreng biasa tuh jua batamang deng sagu lai makang akang colo sagu di teh gula lalu makang batamang deng ikang goreng itu. Lalu tadi jua beta makang nasi kalapa lai jadi katong makang nih su seng kanal kata pagi, siang, malam, apa yang ada dimuka tuh hantam saja labrak saja. Jadi abis makang sagu akang pung satu jam kapa beta bale makang nasi kalapa lai. Kalu di ambon ini nasi kalapa paleng enak-enak apalagi kalu mama-mama jasirah dong yang biking. Nasi kalapa tuh kaya orang bilang nasi uduk, nah nasi kalapa nih akang biking pake santang lai, akang paleng gurih, lalu akang pung tamang makang tuh. Dengan ikang goreng lalu deng kalapa paru yang su campor deng bawang, cili tomat, kadang dong tamba tarasi jadi orang bilang tarasi kalapa. Tarasi kalapa tuh deng akang nasi yang pake santang tuh nasi kalapa tuh lalu deng ikang goreng deng sambal. Itu makang seng tau mo bilang makang pagi ka makang siang ka, nah abis itu seng lama abis makang nasi kalapa tuh akang pung siang-siang tarangka duablas sadiki bale dobol lai makang nasi, deng ikang, deng sayor bayam sa pokonya apa yang ada dikulkas itu masa akang suda jang pikir kata mau musti makang yang mewa-mewah, musti makang ayam lah, makang udang lah pokonya yang ada tuh yang penting biking akang sadap-sadap. Jadi nasi puti tuh deng ikang goreng ikang kawalinya yang bali satu dampa dua pulu ribu dipasar mardika tuh. Pulang lalu goreng akang, lalu goreng karing supaya akang kaya garing-garing bagitu lalu deng sayor bayam bening saja aer-aer saja tamba sambal lai, sambal sisa nasi kalapa tuh lalu tamba akang tuh lalu makang akang suda tuh. Itu paleng sadap suda, baru makang dudu dimuka televisi angka kaki to, itu orang ambon bilang seng ada yang pele tuh. Jadi itu beta pung makang malam, makang pagi, deng makang siang hari ini dangke.